Miyinu oweinu obowame wei mekwe inum nu igbloma hine mukrome imuno buw me kwe ekotonu ini memesi nu me minu domiyan ewei nu ewane medokoma mu oyo ina mideronu mamu owe nemumene, ovreme owene doki onamu me oji, okrowa ne jamu esi medoko memita donu ji, ovreme oweni dokoma mu me mebasi ewei but ovreme owen jamu esimo sene, edoko mamu me, me meta gidinu ovram kamuma vahine, mikel aswei me nukro omovra but okono miwol miyaw yo mivi yanu ominowei okono ominowei owol moya moyiyano oblemase mokie omovram, iyo miwane mimene but <hesitation> ovreme enu mewane kwe idier mu ikosome, idier mekwe mu ikosome oyi mamu ona oderi mu tutuinum, ekrevo, ekrevo inum tutuwa oyo gesi ininu owei oya inum mubow ewei modukumuma inu nu ewei edoko, edokon iyor inu oyi odumurere, inum nu edoko edoko oyika muja utow mu mavu hine enu eblema sumen enu eblema sume, enu eblemasume, enu eblemasume me dokoma mu Ye ona eni eyan obonu but enu eblema sume me doko mamu veke oyi mubow sine iwin veke oyi ona bow nu ogen ewei mudreseya imo avreme mewene doko uboyo do ewei nu ekro yen me diom ivom mekro wena dokomamu meme gen ewei mediesaya iyor inunu me mawane doko inum nu igbolma hini nume mu imovre me mu ikosom me wane kwe mu ikosome